Ñy fomba hanombohako ñy fandraharaha maliniky: -Mila mandiniky soa aho ro mañadihady soa ñy asa ataoko aminy ñy fandraharaha zay. -Mila mahay mamolavola soa koa aho ñy drafits'asa tokony arahiko, tokony ataoko na ñy raha ho laniko añatin'io ao, mila mahay manoratsy añarako aho aminy ñy fahazoandala manao aniraha <...>.